هوايتي المفضلة هي طبخ الحلويات حالياً كانت قبل نحب نطالع ونقرأ قصص طبعاً حقاً قلع نحب نطيب القطوات نحب نطيب البسكويات نحب نحضر حاجات هكا حلوة تتاكل نعمل جو كيف نزين خبزة قطوة إلا إنه كاين شيخ عليهم الحاجات تذوق أي حاجة عندها علاقة بالكوجينة بالتطيب أكيد مش تخميط.